Ny karaza hany <hesitation> mahazatry mahavoa gny alerzia zagny, de misy ohatry ny hazandrano, de misy ny sy mahazaka ohatry ny pasa, trondro akoa zany.